اه في يوم من الأيامات اه في ساحر اه دار تعويضة جديدة لكن بالغ فيها التعويضة وصار اه حجمها صغير جداً، وكان صعب عليه التنقل والتعامل اه مع وبعد فترة تعلم أنه لازم يكون حاضر مع السحر.